والدي يتحدث العربية الفصحى بطلاقة وهي لغتنا الأم، كان دائماً يحرص على تعليمنا اللغة بشكل صحيح لأنه يعتبرها جزء من هويتنا، أما والدتي فهي تتحدث العربية واللهجة العمانية وكانت تقير تحكيلنا عن قصص الآباء والأجداد وحكايا رائعة، وهذا الشي يعزز رابطتنا بالثقافة والتاريخ العربي.